Se mandua ye mopeti re papaca mopeti re jaemai se mandua tatai taja taru mopeti waca seyeipe re araja vaera ayuca seyeipe jae javi taja tara seretape opa vaera rou peape opareve jaema jocua jae se remogüeta aesa ye kuare imiari reta ye